عشان تخبز كعكة بسيطة، أول شيء حطي إثنين كوب دقيق في وعاء، وأضيف له معلقة بيكنج بودر، رشة ملح، وواحد كوب سكر، وفي وعاء ثاني إخلط إثنين بيضة مع نصف كوب زيت أو زبدة ذايبة، وأضيف كوب حليب وفانيليا، وإخلطي المكونات الجافة مع السائلة، وبعدين نصب الخليط في صينية مدهونة، نسخن الفرن على مئة وثمانين درجة ،وحطي الكعكة في الفرن لمدة من ثلاثين لخمسة وتلاتين دقيقة، لما تطلع خليها تبرد.